මම ජීවත් වන ප්‍රදේශයේ <hesitation> නඟර <hesitation> ගම් <hesitation> ගැන කිව්වොත් එහෙම <hesitation> නඟර විදියට ගන්න පුළුවන් <hesitation> කොළඹ <hesitation> නුවර <hesitation> ගාල්ල <hesitation> මීගමුව <hesitation> යාපනේ <hesitation> මාතර <hesitation> ත්‍රිකුණාමලය <hesitation> මඩකලපුව <hesitation> රත්නපුර <hesitation> අනුරාධපුර <hesitation> ඒ වගේ <hesitation> නඟර. පොළොන්නරුව ඒ වගේ. ඊට පස්සේ <hesitation> ගම් වශයෙන් ගන්ඩ පුළුවන් <hesitation> පඬුවස්නුවර <hesitation> හබරණ <hesitation> ඇල්ල <hesitation> නුවරඑළිය <hesitation> මිරිස්ස <hesitation> දඹුල්ල <hesitation> කෑගල්ල <hesitation> මාවතගම <hesitation> කුරුණෑගලත් ඒවා නඟර <hesitation> විශාල නඟර විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වගේම <hesitation> වැලිගම <hesitation> තව <hesitation> බලන්ගොඩ <hesitation> ඒ වගේ පැති තියනවා.